<noise> <hesitation> Karazany piso aminay to misy karazana araiky fao fao kolerany no mahasamy hafa azy be, misy tegna noir mahintiny jiaby <noise> de misy koa izy a fôtsy de misy <hesitation> kolera karaha <noise> mavokely.